Ny harokorokon'ny sisiñy vola maliniky koa izañy rehafitsika. Eka ny antony marokoroko iñy izañy da mba tsy hañaovan'olo hosoka an'azy. Mba tsy hanamboran'olo raha manahaky an'iñy satria izy marokoroko sarotsy atao; sarotsy atao hosoky koa izy amin'iñy zay ny antony ty raha iñy.